Ny karazana fiteny maro, ny fiteny malagasy an, ny frantsay an, ny anglisy, ny alema, ny dia ny sinoa an, ny soahili, ny kômôriana, dia inona ihany koa? ny anglisy an, dia ny suedoa, ny italiana, ny espaniola, dia ny portige.